Teere kiliŋ lebe mbulu fulaŋjawoo muŋ sii n'namaati woolemu n'teeremaati kuoo kuu miŋ pareta miŋ keela nka woole ňiniŋka haa. woo kaŋ bee kaa woo ňaama.